Lasôsy karÿ e, eritreritrinakà mandiniky, tamy za nan̈ano koa, afanain̈a an̈aty vilany akendriky menakà. Aviô menakà mafana iny asian̈a karÿ. Aviô aminjay ampidirin̈y aminjay zen̈y raha atao lasôsy miaraka aminany, karôty na leso zen̈y tianao atao lasôsy aminjay aviô.